Wofs e waama gamol mawngol. Gam waɗuki balansini ekosistemi arannde e woodi ko ɗum yiyata ekosistemi ingineeri ndi. ɗi gaɗi ɗi kirkiro ɗateeji ɗi ɗum tokkata ɗi ɗaɓɓum. ɗidabun kanjun woni di sankita gabbe gam dabbaji koriɗi ñaamde.